<hesitation> sabuni, sabuni noyoyo, sabuni faa utole ukafura ngoo, ikera kawaida visole tola mamiteanga ukafula ngoo tuku usiliwezekana tuku. Lazima kwanza utumie che sabuni de ufule ngoo, solida kutunda matuta maembe wala tuteja jofula ngoo tosiliwezekana tuku sabuni noyo. Bila sabuni ngolo zilikera tuku, bila sabuni solda fula ngoo ifumi ifula tuku, ninjole ifumi ifula bila sabuni jani, ili sabuni noifula ngoo, koo nsile vate chomfula nokonkaavolei. Sabuni nolitola ufule ngoo siulitola kintu chingi jufula ngoo tuku. Sabuni, noloveka ungoo ukafula nakogoyali mpaka baki. shana ngoe sikili nanii limaka, isile ngoo ili freshi. Ngoo koofanyira kazi ukukonawalisha, ukashuka, ukafula na sabuni, sabuni hiyohiyo watiweza utole uwanza kuila vyombo, ukuila vyombo! Ulihumula, vi- vyombo suldaku bila sabuni tuku ninjololo kuega konachombo cha na makuta kuna njolekele isikela nanii. Ibila ya sabuni, sabuni nomana yakalia tosa kweivinti ivii, vichafu, bila sabuni soulesidafu fula nanii tuku ngoo wala si vyombo sulukuwetu. Sabuni yoyote iweza utola, udeki. Sabuni faa udekire inyumbi, yikasile ule uchafu wala foo- ulwatile umakoko, mukalwate kula mukava kuchafu. Koo lazima utumie sabuni sodatumia kintu chingi tuku, futolela kisu kulikela tuku, ils kwauvile sabuni, sabuni ara tusosile uchafu, koo sabuni norata, ukavika ooh ukasuza kila kintu. Sabuni yoyote uweza kutola gari, ukahumula ukatola sabuni ukavikira kunani maji ni brashi lako, ukwegea luluchafu wala gari vuu, shana usikile vuu, si- kintu chele chaulu chwe. Sabuni yoyote yoweza utolo ukoali, solda koo bila sabuni hamuna, sabuni nokoeara vintu vingi <hesitation> uoe bila sabuni afu mwuoloeloe sana. Sabuni hiyohiyo, sabuni notakiwa; uoele, ufule, uile vyombo, uligi chotaka wewe. Sabuni, sabuni wote uwezo utola kona muntu asindwa ufwala, sabuni yate uwezo mulainisha afu akaidevi, yawezekana ili bila sabuni koo <hesitation> sabuni ilaza so nanii vintu vili foo sana. Sabuni noyoyo, koo- koonsile kwamba ufule ile ngoo bila sabuni, iyo noikile jomule saldakire kijilokela tuku, ata lofula na mashine, sikile tuku no sabuni noitumika koivovintu, nonokoela.